सब से पहिले त हमैके बियाह करेसे पहिले पैसा के । बेवसथा करेके परी पैसा नरही त बियाह करेके गारो रही। कहिकी बियाह मे बियाह त अपन ठाउ मे हाइलीबा ओकरा लागि हमैके हमैके पैसा बेवसथा कसला पर कव नो बात अगाडी बदैए जस की बियाह मे गडीबाजा गर गहना । लुग कपडा भोज नेवत नैतारी इ सब ने केटना पैसा लागी । त ओटना के जोगर करेके परी जोगर करले पर जोगार करले । पर हमैके सादी बियाह एटना पैसा पन्द्र लाख बिस लाख मे हो जाई त उहे ओटने हमैक जोगार कर के सुर सार करैसी हई स नंके बियाह के लागी पैसा के जोगर करैसी